Supaya nanga gia ma- mane i bersih manege harus moi manege akere waje wa noa bokoloka trus o kia sabun waje trus setelah nanga o kia nanga gia ma mane wo- wa tiodo trus sabong mane wa wa pake trus sekitar jange ya pertama atau moi manege waje o kia akere, trus sinoto sabun wa aje trus nanga gia ma mane wo si noa o kia a- <hesitation> sabun aje wa tiodo de akere supaya nanga gia ma mane i bersih